Duuzhi aci aa dawa afa bai, duuzhi aa maaka bit to gəri se dəviɗ, domin afa nən, aci vəri nən, duutatin aa iva gəri bai, aci se dəviɗ dlamən gara nən da vəri aci ye dayi da maake abən gəri, kuma ri dlame aci halittau kəri, aci men aa jiba dəga patau aa raakan a dəsku, amman be aa ɗa gu ye da gəri aa launa duci na atagurazham kwaya, aci sa fuwayi i ɗa gəri man, da zamcaci naa miya gəri naa zərər gəri, da tlən gəri ii dəsku, da taɗe aci, aani nən akshi da dlame walewale ga vəgi da mi da tlən gəri wan. Domin aatagwazham mətu ɓin, aatagwazham aa pərrta bai se təka ci, təkə naa aci mən sa'annam dai ni d mbashi da jib cikɗa kunu gəri tənu se daamu tləwi gəri ɗagarr sannan de ivu kwanda wurizi gəri se jijim gəri cinkəl. Aye ɗak sau da mbashi da jib maaka karagə mak, dəviɗ amman afa aci aa yaawo bai domin aci bata bai afa ɗuutatin ika ci nən to aa bari saketa bai. To sabo naa kaasən aci dama gəri daaman kaakasku mpa ci rayuwa kə dəviɗ amman afa nən aci aa dawa bai. Aci maarəm dlam naa gaza bi amman aci bata bai dayi yaawo afa domin gangam duuta ko njilo ne ika cin naa aci naa kaarak bai, balle diyawak, arikəlaawa, ndandu iko naa aci nən ai gafo dagwar bana arci harr maamau da bi naa sakaən tək gəri. To aci aya da mbashin gəri ii kunu waka naa awi maarəm da mbashin gəri. Ba waka naa awi maarəm bin se da iki waka mi naa gəriɗ bəlan, aa tə fan gəri se dəviɗ dlamən garan akshi duutatin nda raka gəri təku kuma aa ni da təfu nakshi ii wakakin shi ɗagai aa saka, ɗagai aa gabta waka amman aci sannan aa vərayi da kunu gəriɗ gəri ko awi mi aci aa kunu gu. Wate da kəma naa maaka be waarra aci aa tau. To aci dlame naa dəviɗ tən nən aci aa vəra wanu bi pa se dəviɗ daama dau wan. Alhamdulillah.